Ja ora kusu va´a kuitiyo ku ja na, na kusuyo sanu, sani o reka´ama no nuyo ja kosuyo o nutu kisi vaote suni jatu nuyo, te ja kixi vao nuni kenta in orra ntukuiñio mao suni in kue´e, suni in ja jani na su ja va´a ku kani na´a na xaao ja na kusu va´ayo, ma ntakani inio in, na in ku sava na kusu va´ao, natee va´a ña, na tu tu stivi noo ntuchiyo.